لا والله أفظل إذا ال-الحاجة اللي أبغى أجولها أو أحد يبغى يجولها لي تنرسل تنكتب لا تتصل يعني الأفضل أنك تكتب إذا كان هذا شي في العمل مثلا، أما إذا كان مثلا آ عزا ولا مناسبة إجتماعية زواج ولا حاجة مولود أفظل المكالمات الهاتفية طبعا يكون التواصل فيها أفضل يكون المشاعر فيها أصدق.